Oon, uu, oni, komi, o'on, iño, uxia, ona, óón, uxi, uxi oon, uxi uu, uxi oni, uxi komi, ñeon, ñeon oon, ñeon uu, ñeon oni, ñeon komi.